Ia kô fa hoe ananja hagnigny- hanantogny hagnigny tsisy raha atahotahôragna zegny bôkany, tsy meintsy diovintegna madio tsara bôk leh fanantognoagna igny e. De avake koa ô aleigny zegny afo mba atao malefaka. De raha tegna important be koa o hoe atao masaka tsara zegny raha atognontegna, alôka agnano ananjy fa tsy mirômbandrômbaka ihihignagna malakilaky.